Otrany kizitina be mihintsy enao androany izany an, ao tsara ve sa inona ny olana? Inona no manahirana anao, lazao za anona, de afahana izay manahirana dia afa resahana de afaka hifandaminana sy hitadiavana vahaolana raha ohatra hoe misy manahirana anao, teneno raha ohatra hoe misy mana- mahatezitra anao fa aza tazominao irery any izay izy fa manjary lasa manahirana, dia lasa manahirana amin'ilay fiarahana ilay izy.